थेल अल बरकि, जोति गधोबस्तोक् ओहेअने तेने केप्तोत् मोइ, हेइ थेल अल बरकि, जोति तेओ कोस्तोकोहते तेअतते म थेल अल बरकि। थेलि दिअत् सेस्त कोइम्, ऐजते हेइ अल पतने दिल सेस्त कोइम्, जति अरो हेइ गधोबस्तोक् कोइने तेओ। अरो कोन्, हो है, बरो कोन्, हो जति अग् बहि जबकोरे हेइ किने सेस्त कोइम्। जति हेइ मनु बरके ब बिअ प्रिसने, अल फलो तेओ होक बबो जति हेइ कोस्तोप्र तेओ ब हेइ होरि तेओ।